<hesitation> Ny fomba hitahirizana ny tongolo ah sy ny tongolo gasy ah, <hesitation> vidiana ny tongolo eny an-tsena dia ahahy amin'ny masoandro ah, rehefa maina tsara ny tongolo dia apetraka anaty zavatra makarakara ohatra <hesitation> na plastika io na vy dia atao eo akaikin'ny fatana ny toerany de ilay hafanana azo avy amin'ilay fatana iny ah no manamaina le tongolo tsikelikely eo.